וויזוי א שליסל עפנט אויף א שלאס. יעדע שלאס האט א אנדערע מינע- איז אויסגעשטעלט פון אינעווייניג א אנדערע מינע וועג, און יעדע שליסל האט די זעלבע אזויווי שטריכן פון וויזוי די <noise> שלאס וואס איז געמאכט פאר עס <hesitation> און די שליסל איז די זעלבע ווי די אינעווייניג פון די שלאס און אזוי שפארט זיך עס אויף.